<noise> Da sheke ti yel lul kan kane kanak shee, ka ɓakle she yelkoo kanne nin nyoole nung tii kele shekeni mang shimii tii kanak ɓoo in kan luk sheke kakwee ɓoo, sheke tii yelka kuma tin nyinam yelka tin wula nuŋ tii yee lul loola ti kanak shi yinam shimi yela tin shewe nuŋ loo lakati koo twaɓang tii ɓalla shi mam ɗaa shii mi lul nan shi nan shi wula shoo wula shoo kina ƙoo la liya mwa wulale, da bang mwa wulale da gee shoo mwa wulale, yelka tin wula shoon daa ɓang shii maam shimi, ɓaa ka temoo daa ɓurak ɓoo yelka tin wula ɓo nung wulanun da ɓang aɓa loomi wee, loo shoo kan kan gee shoo tii wulanung da ɓang im mon yele bale sheke mon shi ɓang mwa eree ye nung koo daa ɓanghi. Moo eree gee ye sho koo kuman dee kuma kaa fola yimi tii shit moo eree deen gang ye lul idan har mwa ɗingan dee mwa shewee na yele luli ka gboma fuumoo ti dee ti lul nin lua ƙoo voro in liya mwa mwa er tee kaa dee aa ne nung kwee luk sheke kakwee shii mam shimi. Sheke ti namin shii mam yin shikan gee ɓa kwee nan shii yunglee yee lul tii luki ti luki loola ka ti yunghe lul shimong maa ɓoo, mong wiin ɓoo mwan tatana yoo she na fole, sheke na ka kwee shi yinam shong inn kan ɓa na turim wii luk sheke kakakwee, yamba aɓam laɗii mima shong wii luk nigoo ka kwee, sheke na ka kwee shii mam. she sheke ti yele wula ɓo shoo ɓo lem kalale ki ɓo, nan wii a ko she ɓankle ɓiya na lua na ɓiɓla loo shoo mo kakwee in kanak na geha ata ɗore welen loe in kanak ɓoo na bemla loe, taa mang yina ɓoo voroo ka ɓaka uli mon tii ka sheke kakwee yinam nunu. Sheke tii yele uli loo shwaa ɓoo, nan shi bemeɓo eree ɓoo, kana guub looɓoo, sheke na kwe nyinam nu yin shikana kan nwa diɓo wuɓoo, nan shi bemeɓon loo kakwee tii ɓoo nee nywa diɓo ti ɓo mang gong sheke na kakwee yinamnu duk ɓakle mo, mon loo ɗore nan wii na lu sheke mo na luu aa na ɓiɓaa kweeree mon yuu tii wei, she ka kwee yinam nunu <noise> shina.